मा, फिता, नापण का काम मा आवज, घर बनावज, भाभी नापज, कपड़ा नापण का काम मा आवज। कई जग ये चीज़न उप्योग मा आवज की केता हिंच काईनी। ओकासे उन लोगन काई आसान रज की भाई इता हिंच आपन का लेनु छे। <hesitation> एकासे वो लोग इंच, फिता को उप्योग कर ज असोनी, तो ये हर जग, हर चीज टेलर हुयो, कारीगर हुयो। अरुभी कई लोग ना कहीं नापण काली हैं, उन्हां उप्योग में ये चीज़ न लेज, मतलब नी कहीं। तो वो आसान रज, उनका हर चीज की जट से नापयो, कपड़ो हुयो। ये है, <hesitation> तो उनका उप्योग में आईजाज वो ईंच न फिता और ये टेप।